Janarin e lidhi me fillime t'reja edhe me stinën e dimrit. Kur e menoj janarin, e shoh vetën të mshtjellne me batanije afër zjarrit, tu lexu naj libër ose tu kqyr naj film. Rrugtë e mbushuna me borë edhe temperatura t'ftofta. N'janar zakonisht edhe marrë vendime edhe boj plane për gjithë vitin. Osht ni kohë për me reflektu edhe për m'u përgatitë për sfidat që munden me ardhë.